Segundu me sas criaduras de tando chi no aian nudda fin pius cuntentas, oe an totu e sun pius pagu cuntentas, segundu me <hesitation> carchi puntu, de puntos bind'at meda, eo <hesitation> m'ammento chi giogaimus in sas carreras, inoghe che fit su riu Zocculu, bi fit su ruscello, su trainu e su trainu, sas feminas isciuccaian, noi andaimus a giogare, sa piseddina a fagher sos messalzos a fagher sos 'odales e attera a piatta a piatta <hesitation> giogare <hesitation> a immazzinas, a giogare a garici, a pallinas de de 'idru, cando no aimus sas pallinas de su 'idru <hesitation> nos faghiamus dai sa ter- terrapadedda sos garicis nois, los lassaimus asciuttare, tando cando 'inchian lis daimus sos garicis de terrapadedda, sos de su 'idru los munteniamus pro <hesitation> pro giogare nois e <hesitation> atteru attera cosa ite b'aiamus A bé tando <hesitation> andaimus a chescia, a sos chirichettos <hesitation> m'ammento <hesitation> de calchi cosa su barantaduos barantatres barantabattor, fimus criaduras, fimus chirichettos, unu gruppu 'e cumpanzos, totu sos piattaios de inoghe, <hesitation> e Don Era nos faghiat imparare cantones in latinu non cumprendiamus nudda, e m'ammento un'annu, unu o duos annos su die 'e Pramma <hesitation> nos prepareit custa cantone in latinu, Don Era cun sa pramma 'essiamus dae sa giannitta, andaimus a sa gianna manna, intro 'e cheja bi fit babbai, babbai naraiat cos'in latinu, e noi li rispondiamus cantende e cantaimus in latinu chena cumprender nudda, gloria laura es Criste redento cui puerili, babbai torraiat a risponder e nois pro tre vias Naraimus sa pramma 'osi <hesitation> custu est cando fimus mannittos doigh'addos, treigh'annos <laughs> e capito. Ma veramente <hesitation> piseddos de campagna nois no <hesitation> cussos benian a sas festas, e basta <hesitation> no aimus una zelta 'odale nois fimus in piatta in piatta fimus sett'otto, totu istaimus inoghe fizos de operaios fizos de mastros de iscola, e e così <hesitation> piseddos de campagna 'asi no <hesitation> nond'amus eo allumancu nond'apo connotu, <hesitation> no aimus una zelta amicizia no sos, benian sas festas e bastada capito. Duncas eo ap'appidu un'infanzia totu particulare, ca cando est molta mamma eo aia ses annos, babbu non si torreit a isposare ed eo fia cun sorres mias, inoghe sa piseddina fimus sett'otto inoghe, Citu Fresu, Antoninu Fresu, Ciccheddu 'emuru <hesitation> Cieddu o E poi a piatta, ma a piatta però deviamus recuire a cudd'ora, e in piatta bi fit Romagnolu, guardia municipale <hesitation> e giogaimus boccias de istrazzu, boccias de istrazzu, pedras cun presolzos, gommas nocche nd'aiat e m'ammento chi nos daian sas caramellas e in custa caramellas b'aiat unu bigliettinu, daghi arriviamus a chentu nos daian una boccia 'e gomma 'osi, sigomente, ecco sa differenscia pre esempiu sa piseddina 'e oe e sa piseddina 'e tando, sigomente eo fia minore, andesi cun Toto Pianezzi a se e Nina Achenza, a sa e Rosolinu, e contein sos bigliettes, a mie ca fia minore non minde deit, la deit a Toto Pianezzi, ca fit pius mannu 'e me, oe invece pre <hesitation> oe 'ido sa piseddina in sos bar settidos, piseddos de doigh'annos treigh'annos e si no istamus attentos andan cun sa fidanzatina a treigh'annos, tando non fit gasi no, tando s'educascione e e eo ripeto daghi eo <hesitation> fio cun sorres mias <laughs> non mi lassaian <hesitation> e minore E e Caderina m'at fattu 'e mama, e e guai chi <laughs> 'asi fit, immagginadi pre esempiu a <hesitation> a d'ite puntu fimus, criaduras doighi treigh'annos, una die un'omine m''ideit falende a su campu isportivu <hesitation> lu neit a babbu, fizu tou già che fit in su campu isportivu, 'enzesi a bidda e mi deit una podda ecco fit esagerada sa cosa, ma como, como est peus a s'attera parte de, Luca no como nde 'ido <laughs> no toccat a mie a bi lis narrer, fattan su chi cheren ba- babbu e sa mama, <noise> eo non rispondia non rispondia 'asi, comente risponden sa piseddina 'e oe a sos babbos a sas mamas, sun pius, immaginadi pre esempiu tantu pro ti narrer coment'est sa piseddina 'e oe, pisedduzzu osi <hesitation> su die 'e sos Santos e pediamus sos mortos mortos mi Unu pisedduzzu su die 'e sos Mortos, pedende sos mortos mortos, a sos mortos mortos li nesi si fi si fit pedian eris no oe, no ieri erano i vivi, oggi sono i morti, unu pisedduzzu ite det aer appidu o- ott'annos, si 'asi est, si 'asi est, sett'annos, pro comente sun pius ischidados, però <hesitation> no isco si est positivu o no, troppu <hesitation> troppu libberos sun, troppu libberos però pro parte mia, poi <hesitation> 'onzi babbu l'at a bier isse comente fagher, non mi permitto mai <hesitation> de lis narrer nudda, mai, però nde 'idimus parolaccias a de giogos, e giogos e immazzinas, sas immazzinas, fin sas iscattulas de sos lominos de ce- cerini ecco, eo Ciccheddu 'emuru e Cieddu aimus unu unu pischeddu mannu, sa coooperativa no, sos chi 'inchiamus totu a su pischeddu <laughs> criaduras mi criaduras Si morroculas, a pedreddas, <hesitation> a tre tre, a lena monta, e così sos giogos fin gasi, sa piatta fit a terra tando <hesitation> non fit isfaltada, fit a terra e e chie mi sa guardia municipale tiu Romagnolu, si andaimus a Funtana Inzas a giogare isse fit inie, andaimus a sa Rughe e l'acciappaimus inie, andaimus a piatta l'acciappaimus inie, no est chi ti lassaian, b'aiat calchi cosa chi no andaiat bene ti <hesitation> bonette, e così e attera cosa, ma pro su pius a una zelta edade fimus pius in <hesitation> sa lutrina <hesitation> da sa dominiga sera a sas duas bi fit su catechisimu, 'eniat babbai addirittura, tando sa dies <hesitation> bellas, sa dominiga <hesitation> istasera no est nudda andade a sa paltida, forza andade a su giogu <hesitation> atteru ite faghiamus nocch'aiat nudda, de de de su diveltimentu nostru fit sos ripeto sas morroculas e robas gasi <hesitation> e si comente faghian su cerchiu poniamus sa morrocula e las imbolaimus a che las bogare, cale poniamus in mesu in su cerchiu, sas bezzas si no fimus restados chena morrocula <laughs>